एबे इय दलिय कस्के निझेसइ कहबाही जौत दलिय एबे निझ्नु भन्दा यागा त अबे दलियके सुरुम डर्थे पर्ताउ नाही जतउमा । कतेक बडइ निझके उतुरे दलिय लेलाके जतउमाअ डर्ठके । डरठ ओरठके ओकराके दलिअरी हसे फटिकके नाही । फटिकइ खुनिय ओकर लगली चोखलावा जुन हसइ जम्मा होटाके ओथिया झटहेसइन्त वोहवसे । हसे कतेक बणइ निझके उ लेलाके भणियावमा गहा गाहके कल्धरवमा लजाके धोवके । अ धोवइ खुनिय ओकरके एबे ओकरमा देउन्कही डटुरी ओटुरी हसइ बणले दलियमा । उ डटुरी ओटुरी नणावोके हसे माटी ओटि ढ्यला वाला हसइ इचिहिची लगले उ चाही दौलसे साफा कके हसे उ वही होटवोके । हसे एबे ओकरमा एबे निझइ खुनिय एबे भणियावा धोधाके बेठावोके । अ ओकरमा दलिमा कतेक दाली बणइ उहे ओकरे अनुसार पनिया गहके नाही । ओकरे बाराअबर पनिया गहके हसे बेठा देवके । बेठाके निझाइ छाण देवके नाही । अबे देउकही जबणा जुग निझेतइ जबणा जुग निझेतइ उ भेतरक दलिया खुद्राइ जोकर हतइ निस्काके हसे ओकरके खुद्रा उद्राके एबे कतेक पानी गहके हतइ उत्रे पानी गहके हसे ओकरमा एबे नुन देउकही नुन गहके हरदी गहके हसे पाछसे जाके हसे छौकके नाही । फेरी वकरमा पानी गहके हसे जबणा जुग रहके हसे निस्कावके ।